نفظل عالم خالي من الفقر آآ خاطر إذا كان عندك آآ عندك مچتمعات غنية ومچتمعات آآ عندها معناتها عندها الفلوس تنچم بالطبيعة بالفلوس هذيكا باش تقاوم التلوث وباش تقاوم ال-ال كل شي باش تقاوم كل الآفات، لكن الفقر ما عندوش حل معناتها من الأفظل أنو الإنسان يكون آآ يكون يعيش في الغناء خير مالفقر.